Wanu sə niŋkə' mi re tən kə ani nə' kə, gam sə toore rə pa' toore i nani ani nə' kə', mə kə səw nə' toore rə, mə səw nə' gawəl wombəl lə ban nə' kə' toore ən ani i kə daŋ, ko niya bə mə ren bə' kə' i vasə ko wanu, ko kə makaranta rə, ko kə gomnati rə mə kə danə naybay mə ren oykə nə' law, məkə mə kə səw nə' naybaŋ gomnati rə, mə kə səw nə toore rə nə' kə' mə re oykə wan ən ani rə ko i vasə niya niŋkə' abə i kə tə'ə' ən aa re yugəgə wanu ani mə kə səw nə' toore rə mə oykə rə gam nə' kə' niya, toore i dnə' i danə i danə' yamsal abəybəbə' rə ən ani ryə toore kə' <noise> məkə səw nə' toore rə mə səw nə' gawtəl wombəl lə mə səw mə re ɓir nəgə ayrə ko mə kə gye re ni aru, mə re' rekərə gam nə' kə' niya wan nayryə an səwrə ama wan nayryə an danə an sawrə ama wan nayryə an danə' tomsə wanə abaybə'bərə toore kə i danə' tomsə gə'bə'n tə abəybə'bə'rə mə kə səw ni rə kə' are bə kə rə ama mo kə danə ko aya bə' mə ren re kə ko i kə tə'ə' ə'n mi za niŋkə' ma lubarubarlubarn ɓudə bi ma re ren ən bi ama kə səwsəm re nə' kə' ma bə giya.